نعم دراسة الأدب مهمة جدًا لأنها تعزز التفكير النقدي والإبداع وتساعدنا على فهم ثقافات المختلفة وتجارب الناس، الأدب بيعكس <hesitation> المشاعر والأفكار الإنسانية ويدفعنا للتأمل في حياتنا والمجتمع، كمان قراءة الأدب تحسن مهارات اللغة والتواصل، هذا الشي مهم في الحياة.